Kalo untuk <hesitation> tong kase awet makanan itu torang pake <hesitation> mungkin kalo <hesitation> pertama tu ya ikan kalo untuk <hesitation> pengawetan ikan tu biasa tong biking <hesitation> ikan garam yang di mana di pu cara itu ambil dari laut langsung jemur dia bagitu kalo taradat tong taru dia di garam baru tong- tong jemur di <hesitation> matahari panas biar dia cepat kering <hesitation> ada juga sonton <hesitation> sonton kering itu sama juga cara kase awetnya itu <hesitation> pake jemur biar <hesitation> dia tahan itu lama kalo untuk <hesitation> ikan garam itu mungkin awetnya tu sampe sebulan mungkin kalo ikan garam sama sonton sonton karing itu awetnya sampe sebulan dan ada juga <hesitation> <hesitation> di sana dong bilang itu <hesitation> ikan asap kalo tarada tu <hesitation> ikan fufu kalo ikan fufu tu cara pembuatannya tu <hesitation> ikan ditaru di <hesitation> bara api trus e dijauhin dari apinya biar <hesitation> dia- dia panasnya tu dari- dari asap api saja bagitu dan itu awetnya tu kalo- kalo ikan fufu tu did did- dia pe batahang lama tu mungkin. <hesitation> Satu minggu dua minggu karena dia tara sama dengan <hesitation> ikan garam yang batahan satu bulan kalo ikang garam <hesitation> dia tu memang batul-batul karing kalo ikan fufu tu <hesitation> dia tida kering tapi dia- dia tida ada <hesitation> campuran minyak makanya dia awetnya tu lama adajuga <hesitation> rusa dibuat dendeng itu awetnya tu lama skali kalo rusa dibuat dendeng <hesitation> dan ada lagi kalo untuk <hesitation> kase awet <hesitation> makanan makan makan-makan mentah itu tong taru di kulkas biar bagemana <hesitation> dia <hesitation> tetap awet dan dia tida kalo orang bilang tu dia tida melek dan kalo <hesitation> perbandingan cara kasi- kasi awet makanan itu kalo untuk <hesitation> yang teknologi moderen itu ya kurang- kurang maksimal dia d- dia awet karena kalo. Tong makang sendiri tut tong rasa kaya makanan yang <hesitation> ikang yang di dalam kulkas sama ikan garam itu <hesitation> dia pe rasa tu beda rasa- rasa ikan murni tu beda lebih- lebih dapa rasa tu kalo tong makan ikan garam bagitu karena baru diambil di laut langsung dijemur kalo tida lagi taru di es dan kalo untuk <hesitation> ikan tong taru dalam kulkas tu dia tapi dia rasa ikannya tu suda- suda tida lagi <hesitation> suda tara saratus persen lagi dia pe rasa ikang.